No ku kaet sis poodih, et ostat näütüses noid mahhesüüke õnnõ, a viil kimmämb um esiq süüki kasvataq, köögiviljä, sis sa esiq tiiät, midä sa süüt. Vai ostat, jah, kimmä talomehe käest, kedä sa tiiät.